Kua̱ sá ku̱ni xi ménú xi komida̱ xi jku sásíén, sasiennáne̱ kua̱, kua̱ sa ku̱ni xi anne̱ sasienná sa ku̱ni ni̱jmá nga ku̱ xúmi kua̱ sa ku̱ni kúsin séndáne̱ kua̱ micháñá xúmiba̱ne̱ a̱kjúán bésún ngindaanee̱ fajian náxa̱ fajiánné kua̱ bésúan níjmaba bésúán ne̱ésa̱kui, besúán ni̱jmabá taxín besuanné ngua̱ xi fie chán xúmiba̱ne̱ a̱ kjúán chátsje ngindáanée̱ nítsungíñanée̱ nandaráne̱ ngua̱ xi fie chan níjmaráne̱ ni̱xínieñané ku̱i̱cháyajian túntsjú ku̱i̱cháyajian jñáa̱, kjúájian áxu̱ kjúájinñá, ku̱a̱kañá sá ku̱ni xínienée̱, a̱kjúán ikie kúíxtejíán xúmiba̱ne̱, kúíxtejíán xúmiba̱ne̱ a̱ kjúán ikie ku̱i̱nchajian níjmabái̱ni kúendiane átaxuá, káxuá, kua xi fie xunée̱ chja̱níji̱e̱án ikee, chja̱níji̱e̱an chi̱ni̱e̱á ngua̱ kjín jku̱, nkjín jku̱ya ma senda sá ku̱ni xi xúmiba̱ne̱ ma sá chjo̱o fájinñá, kjúájián chjo̱ne kua te̱ ku̱a̱te̱sín níku̱ne̱, titjún kúésúnnia ne a̱kjúán ni̱tsungíñané kua̱ ku̱i̱cháyajian chjúti̱, ku̱i̱cháyajian túntsjú, ku̱i̱cháyajian áxu̱ A̱ kjúán ikie ku̱a̱kjajián chjo̱ói̱ni kútjín chjo̱ míjíénná, ngua̱ sá ku̱ni xi chjo̱báne̱, sá ku̱ni chjo̱ xánda̱ tsa̱ján, ísa̱ ndá a̱ kui i̱ke fajianne a̱ kui machjénná, ngua̱ ma sendá sá ku̱ni xúmiba̱ne̱ ku̱ sá tu̱ ku̱a̱sín, tu̱ ku̱a̱sín ikee ni̱tsungiña ne̱esakuine̱ kuesún ngindañá ni̱tsungíñá te̱ku̱a̱ tu̱, tu̱ tuntsjú ku̱i̱chayajianée̱ kjúajian náxa̱ kjúájián kua̱ ku̱a̱sin sendá sá ku̱ni xi xúmiba̱ kua̱ tu̱a ísa̱ nda chinie sá ku̱ni xi sejin ni̱jmanée̱ isa̱ tutju chij, chiniene̱ kua̱ ku̱a̱sín sásiená bendáa sá ku̱ni, sa ku̱nia anne̱ ku̱a̱sin bendáa ane̱etu̱ a̱taa̱ ike ísa̱ nda chinie xi ku̱ ni̱jmá. Kua̱ sa ku̱ni ni̱jmabane̱ kua̱ ma sie sa ku̱ni i̱bi̱ nkjín jku̱ya ni̱jmabane̱ tjin xí ni̱jma, ni̱jma ání, ni̱jma jmá tjin xí nijm, ni̱jmajmába̱ne̱ te̱ nkjín jku̱ya̱ ne̱ésákui tjin xí ni̱jmá yá tjin xí ni̱jma xtí kua̱, kua̱ sá ku̱ni ma siene̱ mantji̱e̱ne̱ sá ku̱ni ngatsi jku̱ya ni̱jmabáne̱ kua̱ sa tu̱ ku̱a̱ ngatjía̱ nanda tu̱ ngantjía̱, matujín ma bíéané sá ku̱ni Kjimane̱ nde̱kjúáa̱ne̱ tsjíe ndabá tsjíé matujín ma sie tu̱a sá ku̱ni ni̱jma índa aníba̱ kua̱ ma chiniea sá ku̱ni xi tu̱ tja̱ba̱ ni̱jmá ya̱a se̱ chindíe ma, ma kua̱, ku̱ sa majín sa kaxíne̱, a̱nde kje̱ésín a̱ kje̱esin chínie nga újngu jkúya ni̱jmaba̱ne̱ kua̱, kua̱ nga sa ku-ni ni̱jma maba̱ne̱ ya̱a se̱ ncha̱ka̱nne̱ ma, ma ike nísieniñane fajian xújka fajián, fajinña íkie na̱yu̱ fajinñá kua̱ mijchia̱ñá kúsin ngá chinieñá nga úngu jkúya nijmá, ni̱jmabáne̱ mantji̱e̱ sa ku̱ni xi ni̱jma tába̱ te̱ ma sá ku̱ni, sa ku̱ni, kjui, kjui, ni̱jma tababa̱ne̱ nísienia ne̱sákuine̱ ya̱a se̱ chindiene fajia íke xuná fajián náyu̱ fajian, jña̱ aní fajián tu̱úku̱a̱n nda katam, tutju katachinie, kjúájian túntsjú kjuájinñá ngatsi nga a̱ kje̱e a̱ kje̱ésin chínieá ku̱nia úngu jkúya ni̱jmá.